Sakafo mamy no tiako kokoa atao sakafo maraina satria iny an, no manome tanjaka vao maraina. Ny siramamy ilain'ny vatana manome herijika, dia aleoko lavitra <hesitation> > mihinana fa atao kely, tsy atao mamy be koa fa kely, amin'ny antonony.